ùye, ìfia ɔmi ùye kayi ùú do náa nò ina, <hesitation> ówò tà nù nélèe àlɔɔ ùye náàkplɛ́ɛ màawu èle à náá mù ni òɖotu ɖòó do akple nélèe kayi ù ɖàá ŋa ú nà zó do ákple úni elí ɛɖí ú na bàni ú nàá nì è ònò ina po ɖìnì ù nàáa nò ina po ɖínì ègbíùɖì lóó ègbíà ɔkle màaké kayi ùwá le ɖèé mi nélèe <hesitation> ílíbí lóó blɛ̀ɛ ùwá búá wúsíwúsí màa búá ú náa mì ŋè, kayi bìà bùú mi nélèè, ú ná fá hàabìà úni ɖí <hesitation> ùye, ùye ówó ba kpalíà ùye ù no nò ina màa màa ùŋle tà nù nélèe, ùŋle tà fía ígbɔ ú no nò ina lɔɔ káèè ù nàáa bàni ɖɛ́ɛ́ màaké bùwá, bulíbi nì <hesitation> bú bú nà zé mi nélèe ú ná ú mla mi ni kɔ ígbɔ úni ká nìkúnyà. Ikúnyà màa ú nèe nyréwu ɛɖí sú ú nòó ni ina lɔ opodìnì ányi <hesitation> ɔku wèe màa úni go ké ni zàa ha bùwá bùye bìà <hesitation> bù nyo ulu ulu bìà bù nyo kpí màa ì nàáá mi nɔ̀ɔ íìnnɛ màaké nùlu búni ɖi àlɔɔ, káèè kele búá bù nyo, búniɖi ùye lɔ ùú ŋɔ úni nyì tíɖí kele búáà, à nàáá fia ni ùye ɛɖí gàké tè àbelí ùye ɛɖí étè àbelí ùye ɛɖí únáa kása kɔ zá mù wòó no ina si kile ówó ba kpalíà ni úgubu úni na nyà níìbà màa ú no nò ka àpéɖià ú nà zá màtàliwɛ ɔwɛ náka ùŋonì ká ú ǹ zá ha ánìɖì kà <hesitation> úni ɖí úgubi úni ɖí ùye búá màa ɔmi fínɛ.